Anʋnye lanʋ wanɩ nayɔ anʋna ayevi ʋranɩ nanʋvlanɩ lotsika anʋ aniyalɛ ɩyalɛ ɔbʋɛ dʋ lakʋ obɩbɩ dʋ itiɛ bʋakʋ afɔtsi ɩyalɛ la kɛtsi ɩyalɛ nʋ yanʋ ɔkpɔkɔ nʋ yanʋ ɔmaba nʋ ɛsɛbʋɛ kɛ ananatsɩ ɩyalɛ nʋ ayatsɩ ɩyalɛ la kɔmaba nʋ ɛsɛbɩ kɛ kɛmatsɩ banʋ ɔɛkpatʋ nʋdʋnʋ akɔnatsɩ ɩyalɛ mʋa kʋ efve la kʋ abʋdʋnʋ la kanakɔbe oo anʋɔ anilɛ la eyɩ ɛsɛ ɔkatsi ɩyalɛ nʋ tɛla kɔkavanɩ ɔkabanʋ ɛkʋ bʋɛ nʋdʋnʋ anatsi ɩyalɛ kɛmabanv ɛlomɔkɔ alo kamarani adʋɛ nɛsɛ ɔlɛ goo mʋ olɛ bʋakʋ ɛyafɔtsi ɩyalɛ kadʋyɛ nɛsɛnʋbɛ mabanʋ ɩfʋfʋ nʋdʋnʋ ɔnabʋɛ ɩyalɛ mʋa kafɔtsi mʋa mɛkɛyɔ ana ayeviwanɩ alayevɩ wanɩ nʋ yamʋ kpanʋe kʋ ana nala awayɛ nʋ avla lanʋ tɛla yɔma yotsikɩyalɛ abʋɛba alɛ kʋ yavi ɩyalɛ nɛfʋbene bʋakʋ ɛyabʋdʋnʋ la kɔbaba nʋ ɛsɛbɩ kɛ alo ɛtsɛdi kefʋe la mɛkama nʋ nɛdʋ ɛkpatʋli ɔnabʋɛ mɛ ɩyalɛ la ɔlɛ ɛkʋ bʋɛdi mafɔtsi ɩyalɛ la kɛyɩ natsɩ ɩyalɛ anatsɩ ɩyalɛ ko yakʋtʋtsi iyalɛ ninye kɔmakt banʋ ɛsɛbʋɛ kɛ mɛ ɩyalɛ atsi la ɔlɛ ɛkʋɛdɩ bʋakabʋɛ bʋamɛ kezemʋ dʋmʋ yamɛtʋ keyɩ yanɛtʋ nɛfʋɛ niyadʋ ʋvʋɛ mʋa abʋɛ ɛfʋɛ niyaxɛ mʋa abʋɛɛ mafɔ bamʋ ɩtʋtʋ nʋdʋnʋ mii nafɔ banʋ ɩtenede nʋdʋnʋ mɔtrafa.